Vita zəɗələ də pusəɗətə kəghə marəkwə sai səsunəkə həŋkəlini ko həhə ghluŋjuvənə, ko də həŋkə la ko hahəŋkəlowo, ko ŋbətə ado niyə mughudə, dəmə uŋdo kam, z udələ kam sa uŋduində də adənə nəyəghinə tələ niyə da wuŋkan musulmə dolə sai musulmə kumətəghə də wumkə, vita har gawufgə dədəmuŋm dola də sə nə takə hankalini, dahkaladə ko həkə də haŋkəluwo, əi ko gbetə tərbiyə mghgəŋ bətənyə, ko kəkəghə cu-harəŋn mghghaŋɓə taŋyə, kəghə marakwə dolə dəmogo ka bincika, də zaddumə da mogo bincike da mə ummə kam nəyə ma mogo bincike dola ko ŋbətə da səsunəl əh kokəghə də mogo binaki nəyamə mogo bincika dola ko bətə mə mogo bincika dola ko ŋbəta də səsunəl əh kəkgha həŋkələ məkwoyə, də həŋkələ re nə həŋkəluwo, kəkəghə həŋkələ mini, da ma nəmuwə mihəhə təgh əŋ məməyə ɗəɗubulo, də həŋkəlo minurə ko həɗu də həŋkəlowo əhaməkwə mənəfə, kai mina fa ba lafi də haŋkələ dola nə ində nəghə məkwə nəyə dəkuɗə tundə inə monono mini kəm ɗəɗə ma də moyuɗə sai dai dəghilə zamaŋi gənə sanə boluwo də korolo tuh taŋdə də həŋkala mənə nəɗimə kuma inəŋəə mogo mini nəɗə da moguɗe əh makwə mənə fa də həŋkələ, ghulyə ghala dədəmuŋm gufta tuŋdo sanə bi ləfiyə mərəkwə uzini mə muŋvəyə tərbiyinə

Tu vita həduf-həɗə dədəmuŋm ghulaŋə naghul səghəftə, əhə ɓəwədi jəbu gebu gugu yaghə, ghaghal yəghə, əh mənə zughunəɗufə əh məkwəghə nughuɗə tu məkwəɗə noghuŋdə tu məkwəɗə nughuŋɗa uŋdinɗə nəghədətə kəm əɓ masoyinka nə kəgolo, nəyə uŋdəghə kəgu lamuŋm ta nogo da sukwəɗə ngəwə kuŋnə əh-vitə shəkuɗe də sukubəyin, ŋgəfsə goroni inə tambayə də səɗakini əhəh cacuhurəlo məgəməgolo tsə-tsəlo səgəsə mə təgəl, da li gorə ŋdiɗətəŋganə əgəbsəɗə tu nəghul dəfə sərtə wuməghuləŋə ko turulu təghəsəɗə, ko turo tumbəyərə, ko vukurə ko kəkəghə dolə wumə ɗalənə kəm sao siryə-siryəlo ha siryona ko dəfin də davulkə maŋdu ma sal siryə-siryəlo ko baŋləntanəma əh kluo məkwə muŋvəyə kəm bazaiyuba dola sai məgaməgəkə ko innə hənəta ɗakənə ma wajan dubu ɗarida ma səkwɗə ghaŋga balantana də huftafamsakə ghaŋgə balantanama inə də mogukə ə dola ummə kəm muha shaida sai sirya siryalo, balantana ma ɗafundə də vulkə muŋdo ɗə sukoho undo mgh-ghakəm dola dodukə tənə kəjuwə da sai siryə-sinyəlo da korukə anja lambə ghə ələ dzugunə məhə all dzuguna dəhə əunɗəgha əluŋməhə dəkorukə əhaŋ gorə manə Ummini ɦa tsə-tsəl sirtinə kundə-ghaɗə turalə ko vuku əhə tər tuh əsə tsərəlo tu ubangiji allah əŋgalə dədəmuŋm jəmmə, vita ləŋgələ dadə muŋm jəmmə ko inə karrarwə ɗəkənə waya bamanya tahŋn nə əhəŋ fa mənə harza ummə məkwəɗə ghuŋə golo harzə harza, kəsuku kuŋdaghə puɗatə nə əhəh tar tala pudutənə ko tar hisa puɗəta ɗa kwəraŋta anya mənə-ghə dola cuhurə ɗakənəkam ɗafa jəmə'a dubu kam nəyə toɗulo kaga laŋn hau sawe tu əlaŋba ha ghulaŋ juhukə dola na da puskə ɗafa dapusatəkə immi də magana taka tahəŋn uŋɗində supta ɗa villagha kam da ghavataka maŋva va da mayaŋ ɦuɗirə ko uŋda sata majubəgha sata dola da pusanəta ka tinuŋ da danətə da əmma su da pusanataka balantanama uŋdu supta dəvalagha da mghaɗa rufunbəyə əm umma makw əghana ghluf-ghudə supsa majubəgha uŋda sahwidə əh gwozo, uŋda sakwiɗi əhɗunə sapsahaŋ kam dol. na uŋdahakam uŋdaghaya, ha uŋdagha da ghavaɗata muŋvayəwo tu umma ghana ah naja vuladayə kasa, nayə vivaɗaya kasə jama-jumalo shikanan allah ubangiji ya sanya alheri hahabal təgala lala makwə to əw ai haralo jamma da ma cuhura umma kam Nanughja cuhurayin da dəha ma gudufa tu fayo, vita gudufu ɓəwena həyin har da yəɗatawe gulufhana kəghinəma muŋvaya da munukə to ubangiji allah yasa albarka cu-cuhara haŋni nahaŋma doyo tuzəna tahaŋ yaya haŋ naɗa ma inna mogo mini naɗa da mugo uzayn inna tunughuɗa mogo mini naɗa tunaghudə, vita ɓujəɗe haŋkalaha ɓujaɗa haŋkalə da mogo uzinhəhə, ɗughana haŋkalagha, haŋkalagha da ɗi ɓo uzinaha balantanama kam makwa da mghga uŋda da aghaɗa ha ka da cu-huru da nəɗo allah ubangiji katarbiaya mana uzinhə əh ma maga maga haŋkali nəhaŋ ma da aihura muŋ vaya, yəhəŋ tuzənahaŋ məgə-məgəl zuriya, yəyəyəlo nəɗu ma vita suwiɗə nəɗa ma ɗa kulo tuŋdini munvəyə cu hara dunya ləghalalo nəgo dama lə gwozo kam dadal ŋbətarda dadal ŋbətarda jəbulo da mogulo ŋbudaŋ kai ghaŋ, magə məgə nbuɗan kai kəghə mama ma da sukuka karə inə dada, inə mum maganəlo kar pulə-pullo ləmuŋm kani pulluŋ-pullə ko tsəkəli tala haɗuwo inɗa swkuɗə ma har lumə əmdia dola kagha ma mamaŋ mana ko ma talauciya ha ma da manuka ko hidika Ko kakaghe daidaŋ gor-gorəyaŋ ŋburoka gha da monula, naghalo ŋabe da ghana ghn gəgunə tu ghn fana zuro, vita fanafal zəro, lubulol ɗafəda lə alkaki dali cin-cin da li alkakure ko ŋdəghana sassafa ina la gwozorə ghule sessafa na kokaghana mogol sessafa dəli sassaf na da lə tasa ina dədə shiha ina mammu shina, ina jəjə innə dzəg una dada, dzugune mama dola, hə hiɗika ko kakəghəɗə dola sai lagaləka, nana abada la gwezaya vita laŋgakawo luma taluŋyə tahaŋ nayə sukaliya tala ko ina zu morarə na vita haɗuwo əla suk wɗi har luŋma tulumo nayə ala suklɗ hahəŋ novo mogo ŋəkənən ŋɗakəna gh anəmə, sagatul karya umma ma kaga həŋma ha yən novuwo, vita novo ka magaginə magaka kara markunbəɗə maganaka vita haɗhwo vita həɗuwo ha yəɗa da ŋburoka ɗuwe həɗe da mogowe la sakudi sa koro kubgha ina la gwozo ŋgana ina tala silub tahaŋ ian la gwozo ŋgana ina tala silub tahaŋ kamar makwə, yəyaka tu məkwəha ŋgudufkə, har gufgula, la ngala da damuŋ har sagasa dadəmuŋ zuɗalə uzaŋgə makwə nuhakare ko nganawe nahaka, əh gufgula ka undənɗə vulaɗu tundo Əe valaɗuvulə ko nuwo əŋduniyə, wumanə sanabu sarta sai damugə sanata kamar makwar, zugunaghə wuwumə əe naya innəgha, nəɗa dayaɗata vita vuŋvula damuŋ tahaŋ tuzaŋ əmma vita ka malawəglə əe ina kam inə uŋduya, nana makwa uŋdu naya əndaghya uŋda sapə zuguna hə naya indagha vita vəlaɗuvula dadamuŋ ghawa ɗughana əe makwo huɗaghəyə ba ghawala bana vula dadamuŋ yayə fafal zuro əm ko zuguŋnə javaɗə ko makwə jəvaɗə fa falo zhuro sasalo magamaga zuro vita vuŋvula dadamuŋ tsa ba ghamənə dadal ɗafa sa ghasa mororə da kara ɗilinə dali jhar uŋbaghlinə ar kara ɗələnə inna <hesitation> aləarɗa ɗəli javaja dadalo jamaci din da sasa haŋ zuzalo kowa zəɗwo albar kacin yukuŋda vala nudadamuŋ kau ta dadamuŋ ya kobo gha bawe.